ọbazi unyi ni eje ọnnẹ eje eto eje ọbazi unyi ni eje ọnnẹ mvene ga ida nvẹnẹ ma ibin mbẹvẹ ma ezezeme ma ẹdɨ dɨma m-nzen ni-ndɨma ni-ndiri ọbazi aru ga nta eje nwẹ nvẹnẹ ma ege nge ngomo nvẹnẹ ege eje nwẹ mbọmọ eje onne yẹ obazi una unyi ma ga imie dong yẹ bang-a-bang ye obazi unyi ni ege eje nwẹ nega adọn onne adọn ọnnẹ ma-ma bann be erɨrɨma na adọn ọnne adọn ọnne ma ga egot yẹ eje nwẹ ye nung nye ugbann am mia nin-nzeme ubin ezenne ezenne ezeme min-nyi ọbazi am nin-nzezem ni-ndɨdɨma ga ntak eje nwe mbomo ehe ọnne ma ga eje nwẹ ne ga ẹdẹdẹ ẹdẹdẹ nkpi ma uram ndoro mo ne uram mu udoro mẹ uram wa bo ena mong uso ayo etama nang, ne mong ọbazi nna eje ọnne unyi ni abẹbẹnẹ eto ọvẹn ọnne ọvẹn ọnnẹ ọvẹn onnẹ ga eje jẹ so ne ga ẹdẹdẹ ẹdẹdẹt ga ntak obazi ura eje eyeng onnẹ je unyi ni nang eje obazi una ọvẹn ọnne unyi ni wa, obazi uma eje ọnnẹ una unyẹ ma avẹnẹ ma sọọd ọkpori ma avẹnẹ ma ẹdẹdẹt ma avẹnẹ ma awọbọ ga uvige ayo ajine ja ezɨba asi obazi una mi unyi mi nvẹnẹ ma uvige am njinẹ ezɨba-e-e-e- egono ẹvoi awobo ga uvige ayo ajine ezɨba ẹmọrọ ẹrẹ eje ẹnẹb ma mo beng ara avẹnẹ nang avẹnẹ afu ẹmẹn ọrọk ayo gang yẹ ga ama enung ere yẹ adoro ma udet beng avẹnẹ afy, beng avẹnẹ abu uba afa atọngọ ẹgoi egọi atọ ga ogbo asi nam obazi ga eje ejara eje mbọmọ eje ọnnẹ ga ntak nvẹnẹ nvẹnẹ ma odag isẹ am nvẹnẹ nvẹnẹ ma ededet so eje ejara eje mbomo eje onne obazi am una unyi ni